Fampiasako raha mangitry, ia, karà ataon̈'ery sakay tan̈y ndraiky tongolo lay edy ai rô zen̈y sady tsara mahasalama bôkà eo koa zen̈y mangitry raha aloky. Disanina zen̈y raha io, ia, karà zen̈y sady mahasalama avy kôa mangitry koa zen̈y raha ohaniny.